د مېکاپ موخه یا هدف په ښځو کې ښکلا ده. ښځې مېکاپ د مخ د ښایسته کولو لپاره کوي. مېکاپ د مخ یا جلد سپینول، ښویول، د مخ جوړښت، د وریځو، سترکو، پزې، شونډو او د مخ د غړیو اراسته کولو ته مثبت بدلون ورکوي. د نرینه وو مېکاپ ډېر نه خوښېږي او خپله هم مېکاپ نه کوي. ښځې معمولا په واده یا محفل کې مېکاپ کوي.